इटली या प्राचीन रोम संस्कृती चा जन्मस्थान आणि केंद्र असला। रोम ची स्थापना सातशे त्रेपन्न इ स पूर्वे एक राज्य म्हणून झाला। आणि पाचशे नऊ इ स पूर्वे रोम प्रजासत्ता झाला त्या उपरा रोम। प्रजासत्ता <hesitation> का इटली या देशान एक करूनक। लागलो इटलीयन लोकांचो एक गट तयार केलो आणि। पश्चिम यूरोप उत्तर आफ्रिका आणि लागिच्य पूर्वे। कडल्या प्रदेशांचे वर्चस्व <hesitation> गजायला।